अगर हमके एक छोटा सा कट या खरोंच लग जाए ते हम सबसे पहिले सावधानी <noise> खातिर ओके धो के एंटीसेप्टिक से अच्छे से साफ कइ लेब। अगर साफ कईले के बाद भी खून निकरल करी ते हम ओपे <hesitation> रूई जौ <hesitation> दवाई लगल रही ओके लगा के <noise> और पट्टी से अच्छे तरीका से बांध देब। ताकि खून के बहाव कम हो सके और एसे घाव ढक भी जाए काहेकि घर के खुला छोड़ल बहुत खतरनाक होला। <noise> एसे एलर्जी और कई तरह के बीमारी <noise> होले <noise> के संभावना रहेला। एहि नाते <noise> धूल धकड़ से चोट के बचावे खातिर भी ओके ढकी दिहल <noise> जाला। जेकरे खातिर बैन्डिज कइल एक बहुत अच्छा उपाय हवे।